ஆமாம், மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் தங்கள் சமையல் திறமைகளை கணிசமாக மேம்படுத்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம். சமையல் வலைப்பதிவுகள், வலைத்தளங்கள், மற்றும் வீடியோ பயிற்சிகள் போன்ற தளங்கள், ஆரம்ப மற்றும் மேம்பட்ட சமையல்காரர்களுக்கு வழிகாட்டலை வழங்குகின்றன. உணவு திட்டமிடல், மூலப்பொருள் மற்றும் சமையல் செயல்முறையை சீர்குலைப்பதற்கான அம்சங்களை வழங்குகின்றன. டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர்கள், அடுப்புகளில், மற்றும் பயன்பாட்டு இணைக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் போன்ற சமையலறை, துல்லியமான மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்ய உதவும். சமூக தளங்கள் சமூகங்கள், பங்கு கருத்துக்களை இணைக்க, மற்றும் உலகளாவிய உணவு வகைகளிலிருந்து புதிய நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் சமையல்காரர்களை இயக்குங்கள்.